كمية ال- الماء في اليوم الواحد حوالي اثنان لثلاثة لترات يوميًا، ما يعادل حوالي <hesitation> ثمانية إلى اتناش كوب من الماء، وأسبوعيًا يمكن أن تصل إلى حوالي أربعتاش إلى واحد وعشرون لترًا من الماء <hesitation> وبستفيد من الماء في تقوية صحتي وتقوية مناعتي بشكل كبير.